Ɓe nga po ni kɨnɨ. Kaɗang nga po tong kɨ gyem zang, ɗang nga ni en kɨ gyem zang ɗa kɨ rit ngan, kum po tong kɨ shak ɗang en kɨni nga ni kɨ rit ɗan, ɓe nga te to, pak ɓa gyik ngònyɨ. Nga gyik ngònyi pak ɓe dɨm tong shang mun kɨ shak. Ɗang pak ce ba tong kɨ gyem zang ɓa ni en kɨni rit ka. A ni en kɨni kɨ rit ka kwat, ɓe gha shàng shɨk gha. A ni po cɨn kɨ bi ye rit gha ka mwa, ɓe gha shangshɨk gha, ɓa be kɨ shɨk gha dɨdɨr. Mpi ye kaɗang wu tong kɨ gyem zang ɗang kɨ shang gha, kwa ni en kɨni rit gha, ɓa lɨ te, nga ni en kɨ go nyɨ rit. Pak ba gyik ngò nyi ɓe dɨm pan ngan. Nga gyik ngo nyi bu du tong shang-shang. Mpì ye mu tong kɨ shak, ɓe gha ni bɨ ce, mbi ɓut dùn-dùn ce sit ka ner wu kɨ shak ka. Ɓa lɨ te, en kɨ go nyɨ rit ɗan dung. Ɓa lɨ te, kai, en kɨ go nyɨ rit ɗan dung. Ngan nga gyɨk ngonyɨ. Pak ɓe ngòmbi rot ngan ɓang, ngan nga ròt nyɨ ɓang. Kaɗang ye rot ngan, ɓe mu tong kɨ shak, kaɗang mu tong kɨ gyemzang, ɓe shang kɨni. Kaɗang ngòmbi nyɨ kɨ en rìrit, ɓe shang gha, ko wù tong kɨ shak pet-pet. Ɗang kaɗang a tong kɨ gyem zang ce petɗɨ ɓe gha ni mbi cɨn-cɨn kɨni mwa, ɓe kɨ shang gha ka ɓa po tong dɨdɨr, <noise> ɓa te, ng! Beri nga dɨk nyɨ gak kɨ yalɨ, mpì en kɨni rit ngan ka. Ɓe nga cɨn aha, ko nga be kɨnɨ a yɨt ko nyɨ met ɗɨ. Mpi gha ni en kɨnɨ. Pak ɓe en kɨni nyi ngò dɨk pi, pak ɓe ni gha ni ɓe te, gyi, beri gyi cɨn ko gyɨ dɨk gyemat nyɨ ɗang, ka ɓe gyi, gyi la gyemat nyɨ ka. Gha ma kaɗang gha ni nyi, teni kɨ met dɨk fa, <noise> ɓa te bera tong kɨ go nyɨ, ye go nyɨ ya tutung gak ke.

Kwa ni nyɨ po ji, ɓa lɨ te, komtak pò ja! Go nyɨ kɨ jɨ aha ɓa ni, a tong gyerm ɓa tong ket-ket-ket-ket. A tong gyerm ɓe gha kɨ mbì leng-leng ce ka kɨɓut. Mpì ye nyi pò pɨn kɨ ɓut ter-ter ngha. Kaɗang ye ngombi rot gha ɓang, ɗa ni wu tong bi fu mwa ɓe shang nwùn ba ɗama, ɓe lɨ tè kai, nga ròt gyemat nyɨ ɓang. Ɓa ni wu dinga cɨn a, ɓe shangshɨk nwùn ɓang ɓu tong bi fu kɨ shak. Ku tong ko kɨ shang nwùn ɗa, ɓu tong wù ran man, <hesitation> ye pus wu, te pi kɨ met ɗa, ko pi kɨ met ka ka, ɓe wun po tong gyerm fu gak. Pak ɓe nyi rot ko gha yal kaɓang. Pak ɓe gha a ròt ko wù rìpshak kɨ shàk kaɓang. Gha te meye wu po mwen ka zɨm shi kɨ shak gàk, mpì ye shang kɨ shitok mpo fa mwa. Pak ɓe mɨ gha shang nyɨ ɓang, pak ɓe mɨ nyi shang gha ɓang, ɓa wu tong gyerm a ɓu te me wu pò tong gyerm gak kɨ shak, mpi ye shitok fu mwa shang nwùn, ɓe mbì cɨn-cɨn fu mwa shang nwùn. Ɗang kaɗang wu tong kagak ɗang shitok fu mwa shang ka, ɓe nyɨ karan shang ka. A tong ɓa tè, me komtak nyɨ yal cèt ki metɗɨ, mɨna ɗo ngan dung. Nga pò tong ko nga cɨn me, ɓe bɨdɨr kɨ yal gha wàp-wàp-wàp. Te me ya yal yɨl ɗi gak. Bɨdɨr po yal gha wàp-wàp-wàp, te me ya yal nyɨl ɗi. Mpì ya tong kɨ go me ye ɗin ɓut gha ɗap ka, ko bi po lɨ kɨni ba ran ni kɨni ka. Ko kɨ lí bi rìt-rit ɓe gha karan ni kɨni ka, ko kɨ lɨ kò dun-dun ɓe gha karan ni kɨni ka, mpì ye gha ròt nyɨ ka. A rot nyɨ ka ɗa, ɓa te me yal gak, kì met ki pɨpi ghà. Ɗang gha ni go ne ye ɓut gha ɗa nyi, ko kɨ jɨ kɨ met pɨn kɨ, ɓutshang gha, ko kɨ cɨn ter bap ɗang gha ni nyɨ ka, kwa ni nyɨ po ji ɓa lɨ tè, a Ye komtak nyɨ rang ɗang ɓe jɨ dɨ́r na ka ɗe. Nga ni nyɨ ka. Ɓe gha ɓang gha po leng kɨnɨ ɗo ɗa, mpì ye ɗin ɓut fa ɗap ka go ɗa, ko gha to ng ɓa po leng kɨnɨ. Mpì ɗin ɓut fa ɗap. Pak ɓe gha nang nyɨ ɓe tè, komtak yi morbi. Yi ni ngha katpi ko nga jɨ ka. Ɓa te ò, nga pò ròt ko nga ni yɨt gha ɗɨ, ɓe gha jɨ kà ni yɨt gha kè. Pak ɓe gha màtbi gha yal. Pak ɓe ngòmbi lɨ kɨ gha te, komtak yi morbi, yi ni nga cɨn ter bap ɓe nga ni yɨ ka, ɓe shang ngyɨ ka, ɗang gyi me ji. Ɓa te, haba gwà ni bɨ ce ɗɨ ka. A lok ɓa jɨ gàk. Kɨ lòk kɨ ji, ɓang ɓu ni shak aha ɓe shang wùn gàk. Ɓang ɓu tong bi fu shang-shang. Bang ɓu tong gyerm fu mwa, ɓang ɓe shang nwùn. A ja, a ka go a ɗa, kwa jà gyik nyi, ɓe pak ɓe kɨ pan gha rit-rit. Ko ka gha ma, gha cɨn nyɨ ri-rit, ɓe wu tong, kaɗa cɨn ri-rit ɗɨ, ɓe pak ɓe shang nombi ɓang. Pak ɓe ngombi ni en fa, ɓe be kɨ gha yɨt ɓang. Ni en fa rit ka. Pak ɓe ròt gha nyet, ɗang ni ɲbì cɨn-cɨn fa mwa kɨ met rit nyɨ ka, ɓe be kɨ gha yɨt ɗɨ. Ɗang kɨ ni mbì cɨncɨn fa mwa mwa me rit nyi, ɓe ɓe shang nyɨ. Ɗang kɨ ni mbì cɨn-cɨn fa mwa, ka ɓe pak ɓe su gha yɨt ɗɨ. Pak ce ɓe ner kɨ, ko ce ɓe ni gha pò ròt kɨ mbìsar kɨni mwa gak. Ɓang ɓe pak ce ɓe rot ka. Mpì munu pak jemat mwa, muni, ɓe mu ròt mbìsar kɨ kɨ gomɨs mwa, ɓe ɓe mù ròt ka. Ɓe mu te me pi bi mùn gak. Bèri nga se nyi kà yalɨ, beri nga se nyɨ ka yalɨ. Ɓe ko ɗa, ba gha nyin rot ɗɨ ngò ɗa ɗo ɗa ka. Kaɗang yà nyin rot ngurm, ɓe ba se kɨ pɨ bɨ ce gha ɗang ka. Kaɗang nga nyin rot ngha, mpi rot nyi, Ɗel bi ye gurm kɨ met pɨn kɨnɨ ngha. Kaɗang gha tong ɗang gha lɨ teni, bi komtak pan aha ka, pɨ ngan ka, ɓa ròt nyɨ ka ɗo ɗa. Pak ɓa rot mbì sar kɨni mwa gak, ɓa ni kaɗa tong ɗa ròt mbì sar kɨ gurm gakɨ, ɓe tong nyɨ karan shang ka. Mpì ye kɨ pɨ gha, lokaci gha ni kɨ pɨ gha ka, ɓang ɓa ne a te gurng kɨ yɨt mwa. A te cɨn aha, nɨ cɨna aha ka, nɨ cɨn gha aha ka. Ɓe kèn rot ne gha ròt gurm, te nyɨ pɨn bi gha gàk ɗa, ɓe rot ɗa pò shang ka. Kaɗang ye rot nè gha ròt gurm, ɓa ɗap nyɨ shɨ ɓùt gàkshit. Ko kɨ pɨ bɨ ce ngha ka, ɓa ni kaɗang ye gha ròt nyi. Pak ɓa ròt mbi sasr kɨni kaɓang, ɓa ròt en kɨni gak, ko nyɨ shang nwùn ko wù tong kɨ shak. Wu tong kɨ shak ɗa ɓa ni shɨk shang nyɨ, ko nyɨ shang ngha ɓang. Ɓe lɨ te, gyemat nyà, ko nga met nga pi bɨ ce nyɨ ka ɓe nyɨ kɨ mbì leng-lèng ce ka. Mɨna dei, gurm kɨ pɨn bi ngan, ɓe nga cika ròt kɨnɨ ka. Kaɗa ròtɗan, ɓe mù ròtshàk ncɨn ɗel ye gha met pɨn kɨni nganɨ. Kaɗang ye nganɨ nga rot gyemzang, ko mu me la kɨ shak, ɓe kɨ jɨ kɨy ji ka na fana mwa, ko nyɨ pɨn bi mwa mwà. Kaɗang ye gyemzang kɨ ròt gha, ɓe kɨ jɨ kɨ kɨn mwa kɨy nji pɨn nana fa mwa, ko munu ngas mwa ɗo ɗa. Kɨ jɨ kɨ kɨn, kɨ jɨ kɨ mwir mwa, kɨ jɨ kɨ, <hesitation> kɨ sit mbì gyìn-gyìn mwa nghà mɓwin. Kɨ sit vwatat mwa gha. Ko nyɨ jɨ kɨ vutat ɗa mwa, ko mwa jɨ mwa ni. Ko kaɗang ye, ka wu me gyik kɨ gyìk ncɨnè, wu gyik kɨ gyik, <hesitation> La cɨne, gyìk zange, ɓe kɨ jɨ kɨ bɨ ɗa mwa, kyi jì pɨ gha. Ko munu ngasmwa ɗo ɗa. Kɨ jɨ kɨ ɗa, ko nyɨ jì pɨ gha, ko kɨ pɨn nana fa mwa, nana fa mwa la kɨn ɗa mwa rɨp, mwa rɨp ɓe mwa man teni, eyi, ni gha ka gyemzang ɗo ɗa. Bang ɓe ghari, gha bar mɨ go ɗa ɗo ɗa. Go ɗa, kuma kɨ lɨ te gha ba mɨ gha. Mpì ye go ɗa kɨ pɨ kɨn mwa, ko kɨ pi bi mwa. <hesitation> Mwa la kɨn ɗa mwa rɨp, ɓe kɨ ɓot gha ɗo ɗa. Kɨ ɓot gha ɓang ɓe ɗak ka kang pu ne ye, ye pak ɓe ngombi kɨ jɨ kɨ me la fa. Mpì munu ngasmwa kɨ yal ɓe a. Mwa jɨ kɨ ghɨ mwa ɓang. Mwa jɨ kɨ bi mwa ko mwa jɨ mwa pɨn mwa nana fa mwa. Ko gha la bɨ ɗa mwa, komtak yi ni bi fi mwa ɗo nyɨ fa. Mu la mwa. Yi rot ɗa? Ey! Kaɗang nga ròt ɓe nga lɨ mwa te ey nɨ nga ròt nyɨ. Ko mu se bɨ nyɨ mwa? Mwa lɨ te, ey ɗù se mwa. Kaɗang mwa se mwa ɓe, mean that ngà ròt ɗo ɗa. Mpì ye nga ròt ka ɓe mwa karan se kɨ bɨ ɗa ka. Kɗang nga ròt ka ɓà lɨ tè hai, nga rot ka, ɓe mwa bè kɨ bɨ kɨ go ɗa mwa nyɨ. Ɗang nga rot ɗi, ɓe nɨna mwa nang po na te, ko mu se bi kɨ go ɗa mwa? Ɓà lɨ te, ey mwa se, ɓang ɓa ni mwa rɨp kɨn ɗa mwa, kɨ mwir ɗa mwa. Baba fa mwa la nghɨ ɗa mwa pet. Ko mwa la shal ɓot fa, ko mwa se ɗi, ɓe gha, gha rot nyɨ ɗo kaɗang gha ròt nyɨ ɗo ɗa, ɓe gha tong ko pa pus me yeee ngòmbi kɨ me la fa, ɓe kɨ we ji, ɓe kaɗang wu me kang kɨnɨ ka kang-kange? Ko kɨ ma la fa ncɨne, kɨ wu me la kɨ la shɨ zange? Ku me la kɨ, gyɨk kang gyike? Ɓe pa pus ɗa ɓe mwa jɨ mwa la gha ɗɨ. Ka gha me gyɨ̀k-gyìk ncɨne. Mpì mun ngas mwa mun kɨ ken gyik mwa gyik cɨnɨ. Pa kɨ ji ɓe, Kɨ la gha mɨ ncɨn, <hesitation> ncɨn ɗo ɗa, ɓe wù met ɗo ɗa. Kaɗang ye wu me kang kɨnɨ, ɓe to. Ɗu me kang kɨnɨ ka ko kɨ me la fa shɨ zangɨ, ɓe gha met. A met kwa da tong nwòk kɨ mwa ter bap, ɓa ba jɨ nwòk kɨ nɨgha mwa. A ba jɨ ngòk kɨ nɨgha mwa, ɓe mwa mang shi gha ɓa ba met kwat. Ɓe gha ba màt kɨ go ɗa ɗo ɗa. Ɓe gha cɨn bi mwa. Mwa la gha ɗo ɗa, ko gha ɓa màt kɨni ɗo ɗa, ɓang ɓa tong ɗo ɗa. Mpì ye gha kàràn be ka me shɨ go ce kat. Ɗang kaɗang ye gomɨs kɨ rot gha ko jɨ pɨ bi mwa gha, ɓa ya ni ɓe yit fa, cɨn ka, gha la go ɗa. Gha la-e go ɗa ɓang, ɓa be ndɨr, ɓa ɗa lɨ teni nga bà ta ndɨr, ɓe nɨ nga pò ròt kɨ go ɗa, a le nɨgha mwa mbì leng-lèng ɗo ɗa. Mpì kaɗang gha le nɨgha mwa mbì leng-lèngɨ, ɓe shang ka. Ɗang gha ròt gurmɨ, ko mwa la bɨ ɗa mwa mwà se, ɓang ɓa ròt shɨ ɓùt gakshit kù tòng kɨ shak, kɨ shɨk nyɨ shang ngha kɨ nɨgha mwa ɓang. Mpì ye gha cɨn a ka, ɓe shɨk karan shang ngha kɨ nɨgha mwa ka. Mpì ye tòng ɗo ɗa ɓe shang mùn.